Kodi naxidi io daava'ati janu nu ya'a ta inga inga jaku taja lu'uliu taja io tedi yuaá yuaá kuja tniinti ja tati lu'uliu xidi jiao kajti jiaa ndaakuaaxi ja kaaj ta da'axi tiuku jaku mayaxi yuunkoa'a ta ayiivi teéti ta pared ve'e ta nuun io yuú ta yuua ioti jiaa yuunka ioti.